Se mbaetita aikua mboviko jepi tembiu, mopeti restaurant pe, se mbaeti aikua jaevaera, se aikuava jaeko mboapipa, pandepopa rupi erei dólares pe